Ake lemaga maga tu pernikahanta. anogi bantu bene ka, daung tipu sayang sayang tau bene. Stay dibu dibuingengi apa wasengi barang- barang purai tassereka apana tenapurai wontigasengi to diga bene. Tena bicara kotor, makassara to di bene. dou anjo minongobang eloka mabo naminingsule tingtampe tugasmu. nakubangkurukang majama dimakale anuntabutuna benemu. Aja muselingku pole binenu. Sayang-sayangi to benemu. Jai muselingkui namanjaga bene lain selain benemu iyatumuingerrang tu benemu iya pura rawai anamu. <hesitation>